Jꞌana chjaꞌna xindhegua xa xranchi thi ndathe ndhaxra jindhe ya chaꞌna naguaxa jꞌa, na jeꞌeni tseni jnguji chujni sinche nda thena, jꞌena na sinche ndana sinche na xra ya, ya thi jaꞌna chaꞌna sindhenda chaꞌna sindheguaxa sindhendathe ndhaxra jindhe.